أنا بفضل إني كون عالق بجزيرة لوحدي عن إني كون مع العدو; لإني لما نكون مع العدو راح تصير مشاكل ماتدري أيش راح يصير و خناقات مشاكل ، اما بنكون عالق بچزيرة لوحدي ف بكون لوحدي بقدر إني آخد قرارات بقدر إني فكر صفي ذهني ‹ hesitate › الوحدة شي چميل بيخليك ترچع تتخذ قراراتك وتفكر اش- اشلون راح يصير معك.